E prëmtia, tek e prëmtia zë fill fundi i javës, zë fill qëroi i nishutavet, një mënd danj mbrënvenit me miqt, shihet me miqt, bun tardu, mjidhet ai tri e menca te notata.